നൈലു ധനിക്ലേദ തഛ്പനമോകേ കേല രിതി ദുന്ദു। ഭില പന്ദവന ധനിക്ല്ēന് തുനഗ നൈലു കുശിത്। ബില പന്ദവ നക്കുനു കേല സതി നൈലു ധനിക്ല്ēന്। മോകേദ് നക്വ നൈദ കിന്നി ഐത അമ്മന് നക്വ അന്ഛ। നൈലു ധനിക്ല്ēന് ബേമ്ബലിസിദ്ദു പുരകദിത്। പിരപിരപോവന്ദുപ്വ ഗോബ്ബുന കനപിന കേല നൈലു। മോകേദ് ഗോബ്ബുന വസ്തു ധനിക്ല്ēന് കോര്രേ കനപ। പരുന ഗോബ്ബുന നൈലു പ്രിതിദു ധനിക്ല്ēന് തുനഗ। യദിര്പിരപര്വ ഗോബ്ബ്വ ധനിക്ല്ēന് നോതു ഗോബ്ബുന പന്ദ। മസ്തു നൈനകലേ ഇസ്ത മോകേദേപുര മല്പന കു।